Ma kan nyaŋɛ kɔ'ɔm baŋɛ ŋwana mɔpi, <hesitation> de wuu ben, guum ta'am na ta wa'am time sɛka ti fu pugum ka mina time ti guum la wa'am. Fu ni kɔ'ɔm zɛ zɛ ta di'e la fu bisɛ isege. Fu mi kan nyaŋɛ yeti fu yeti to boi fu miŋa la time gise. Guum dagi dagi sɛla ti fu yeti fu san paɛ kɔ'ɔm ga'arɛ guum la wa'am na. Gee fu mi nari fu gisera seem dela eight hours. Bala ti doctor <hesitation> duma yele to nɛra woo nari ti a bisera koo bunkutɛ woo yeleyele wuu kɔma ba nari ba kɔ'ɔm bisera paara eight hours ti ba nyaŋɛ tara imma'asum.